<hesitation> chikasi chie kholanga mbechanga mwibali mbechangamwibali we khuekia bana amakhuwa kye compyuta <hesitation> mala enjia khuskuli engasana embekia mcompasion neyichia makhuwa kya computer abana ibatila bulayi ecomputer alafu khandi irulayo enjie ndiekye khu polytechnic indi ibele upande wa ikolomani mbekiakho yene yo alafu nenyola siokhulia ne amakhuwa ko ubibwali kakhonya sana khunyola kie nyala khutirirakho mu balamu bwanje shiwa ndakhaeka endio emala inyda shinga enyala khulia nabandipakho mhoharax khucompasion neshindi shindi vulumbangwa nende abasungu abali amapwa kaa bakali bano na baenga amapesa kenyekha balimu balipwe nambakho shianje nembila munzu nekhukhonyana nendeabana maa khandi muimbesa ilya ingawoje babukulakho hunwo khulipa lakini emala ndakaso bakhalipa nenyola sinyala khuikhonyalakho munzu ilya noba obula inzuindayi noonyala wakhaombakha enzu indayi naba noli inzu iyo yabaa mabati kafutu khakho noinya mabati kalya nokhola shina noromo amabati malayi noba ubele nabula ingo yoo khulanyo nomba ubula ingombe nonyola bulgno inakhakula ingombe wakhara mulwani noonyala bulario amapera ka wakharumishile kama amabela aundi ule nende ingombe bulano amapisa kamo kakhakhanya kehakhulipa kata noli no omwara khusikuli ochakhulipila efisi noonyola bulama bwakhaanza khuba bulayi lakini ne wikhala so mbu wenyanga mbu ubee mundu wa khusaba nambaubea munduwa. Khurelwa nomba kandi abandi babeleo shinga bibili amakhawa kasiki mwanasiasa avele abele abundu fulani nenya enjie mjabe sonyolakho bulamu babwe bube bulayi tawe sichira mindu nakguenyanga inyanga iko mkombe shikhuwa toa mwene khandi uirume ureo mikakati milayi chiengokhane chomanye mbu nekhola shindu fulani shindu shhino shishakhumbakho shino, neraka chifwa chino enjia khukusia nechimbakho ambesa neruka ingokho enjia khukusia nenyolamo ambesa neruka ingokho ndachia khumiaramo libuyu nelachila busuma. Apart from obuibali khandi ikholakho ekasi ya khulima endi mundu eruka chingokho. ndi mundu eruka chingombe kho eruka. Chingokho chingokho chino lwa enikanga enyolamo amabuyu enyala khulachina kusuma amabuyo kale khandi nyala khukuriakho no khandi chingokho chiakhaesutakho chirwo enyaa ilia yakhaola ya enyama khandi okusia mumucheni namna hiyo bwakhakholeka abundu noyila chingokho chili chyosi noebwa amapesa noulicha. Wichonyela munzu nechingombe chukhonyanga kama khulio amabele namna hii nesherena ambele nendikhonyela ekhuteka echai mo inywa na abana nefamila yanje ne ambele khandi engusia. Nendinyoramo ubunyolo nyala khukulamo esabuni enyala khukulamio kata esukari aundi owechingwa ilya omushahara kunyala kuba kuchelewe nonyola luwano wakhasheranga ambele orio wakhakusia wakhanyolamo esabuni wakhanyolamoo esukari nonyola bulamu bulano buchirira bulayi sichira bulamu bwe saino so onyola khutegemea ekasi ndala tawe kabi danga noikholakho mo khandi akholekho ino sichila notegemya sa ndala wicha khunyolabulamu bwakhaba butinyu sana kabindanga mbu nekhola kasi ya baibali nerulayo khandi kabide enjiye mumukunda erake chifwa kabida embukule chingombe echie ndiaye nerulao emonye chingokho chili chirenda kho kachile ebindu bianje bichirere bulayi nachola urio onyola sa bulamu bubwo buchirira bulai sonyelekha no wiyaya mubindu bino ati wenya sino. Wenya shino wenya shino tame notila kasi ya bolimi noonyala sa maisha kako nekali malayi nochenda soochia khukula chifwa msokoni ta sochiye khusaba chifwa ta olanyola noenya chifwanoenya usukuma ochie khuaga noenya ligiebebe ochieye khuaga lakini nobola uikhale butsa obotokhananga khukasi ndala onyola aundi ketege meanga aundi inyanga ilaola akwame naakwama ario base noonyola bulamu bakwaba butingu kheuendelea cho kenyakha mundu yetegemea khi kasi ndala tawe nekari ya bwalimu ne khandi nekhainia noochia lingali bulano nolola bulamu bubwo bwakaboa buyayi kho obulamu bulayi bwenya mwene uipange wenya khuipanga nolinende mkanda mtiti norakamo chifwa nobula mkunda nawara mpaka ubekho naabundu kidogo nobula mkundambu kholabe nowena khukodesia nooli na amapesa nooli ne shilingi elfu kumi nomba ishirino nookodesia mukundashinga elsie emala khukodesiakho mukunda shilingi chielfu chutanu noonyola engoderia mukindu nakhaini amo amagunia amagunia kata karono maguma sita. Khandi onyola bulamu bwakhaba sa obulayi, kho kachira bulamu bwe saino so onyala khutegemea sa mbu sichila waandikwa ekasi ndala ubee sa kuyoneyo tawe kabidi noandikwa kasi muserekali obee ne ing’ombe obee nooraka kho chifwa khandi obe nookholako kasi inchi kho kachile bulamu bubwo bukhole shina bube bulayi apart from nde khuraka chifwa khandi ndachiakho nende amaramwa erakakoho amaramwa. Amaramwa kalio onyolanga liramwa liruramo likali sana nekhuele shilingi chiasi sana noonyola ekhuele shilingi kama mia saba mia nane noonyola wakhakhusia mo shilingi mia saba mia nane. Ako na amapesa amalayi koonyala kata khukulila mwana eshitabu onyala khukula sukari munzu. Onyala khukula amafura noonyole bulamu bwakhakhula bulayi kho noonyola mbu. Ekasi ya bwalmu ino ibele onyole ekosu ya khulima ibele ya nechikasi chino chiosi nochipangile bulayi no onyola ikhurusiliangi a shindu shilayi syo uhyala khura mumufuko no obulamu buchilila bulayi lakini no obola mbu otegemee buli bindu bwalimu bubee saa bwalimu bwonyene niba ne khulima bube sa khulima kwonyene noonyola maisha kene kakhaba matingu mshiato mno, abanda babole saina ubulamu nobutinyu ebulamu nobutinyu obulamu nobutinyu khulondo khana neshinga mwene ubecha noi pangile lakini noi panga saa bulayi nechi kasi chino no onyola mbu obulamu bubwo bwakhaba tsa bulayi ne sa wakhachagula ekasi tawe ne khuli khulima lima sa. Bukula chifwa chichwo urake chifwa chichwo chiakhela chio khukusia nomba khukhola sina obukhula chifwa chichwo upeleke khusokoni nolola aibu tawe nokhailakhusokoni khulia obonyola ambesa kala khukhonya maisha. kowo lakini nobola bandu balandola nengasia chifwo ne aibu nonyola bulamu bwakaba. butinyu nesichila nonyola bana bakhachiaka khuinjila bandu babolola ching'ombe because kata ching'okho sichila balula mbu nekhola shina yaani benya bindu bya haraka lakini nopangile ekasi yiyo bulayi nonyola bulamu sibuli butinyu singise mpanga yangu ndamanya saa ninula khuekya bana enzile khulima nakhanula khulima ndamanya ndachia khuching'ombe khuenga ching'ombe eshere ndakhamala khuchere ndemanya nifulani ne fulani benyanga ambele nengusa ambele kalia nonyola nakhanyoramo bula shindu shi ndenyanga neshilinda mshahara ino nonyola mahabharata kuchelewe netegemea ambele kali mbele kabulamo kachome karulemo matiti endi nechifweyo elirama likhomeye karulemo ndakhaba nende ambesa bulano renyola muya no aendelea arie khulondokhana neshina ndaoanga kasi yanje lakini nekasi ye ndayanja zaidi nekasi ya baubali yeneyo kata nende ndechekho bana sendolanga nendili bulayi tawe lakini abana nabafungale bakhafunga namna hii bulano eonga mumukunda nekhuenga enga chifwa chirakwa khuenga shinga ching'ombe chiange chichende nende chingokho. Khane ne ekoke mala emala chishughuli chiange no onyola bulamu bwanje buli sa bulayi se sembulana no obulamu ta khumaisha kachilila sa khuba malayi lakini nobala mbu ategemeye owenyine ne so wenya ino tawe no onyola amaisha ne amatinyu kata no wasoma mpaka ena nobukula sa ujembe mala uchie mmukunda mno no onyola aah nochiraranga ekasi mkunda ularamo neshindu nooraka chifwa chichyo ao sokosa amapesa ta. No onika chingokho chichi ao sokosa amapesa ta ulakusia ingokho shilingi mia mbili, okusia ingokho mia tano chini ya mia tano ta. No okusia ingokho mia tano obole chingokho singa kumi yako na amapesa sa amalayi no onyola wakhaisuta imbeli noraka chifwa chichyo khubole okula chingole kama chia likhubi lia khakhola likhubi libukula chinyanga kama amawiki kabili liyere khale, obukhula likhubi heyo no iala msokoni. Olanyola shilingi mia tano nomba kata onyole elfu ni eshilingi emia noendelea ono noonyola bulamu bwakhaba obulayo so so khutegemeanga ekasi ndala tu kukhola chi kasi chyosi.